أني بنفضل نأخذ فلوس لأن الفلوس إللي نبي نجيبه بيها، لكن الهدايا فيها دايما ما تكونش نبيها، يعني تكون عندي منها أو أنا ما نيش مستخدمتها، فعيش نجيب الحاجة إللي أنا نبيها من فلوس، فهم يعطوني فلوس خير من الهدايا، لان أنى ما نبيش هدايا، ن ريد فلوس نجيب بيها اللى نبى.